Rkacho gonsakə to kald buel gon' ninato kald de ni- ni seguid raoraba royoo par herakw digon zakan por nier kachogak kodnabuen nirialon neshanaeste rionisara yinꞌ ra verdur grara este koskani endiliond chichonmod guedawnill por nierkar yagakbey este gusebranashana gaksak toko- toko tokald belꞌ gonꞌ ni- niria kuli nori chirialo erayi kald kechiria lill xlontachigdawnillꞌ yirzalda bazee lon ralzaba, granoteron tachichon mochendo lo platə yergaraban tachigao gawnietin.